leddi Colombia ni annda ko ɓe ɓuri yiɗugo ha ɗoɗɗon, mi annda bo al'aada maɓɓe ko ɓe ɓuri nyaamugo, ammaaa ni ɓe ɗo yara ɓeɗon mari njaram soosay, ɓeɗon mari ɓikkon leɗɗe ɓeɗon nyaama bo ɓeɗon mari irin nyaamndu gomgomiji ɓe waddata diga lesɗeeji 'daban-daban'.